أنا بصراحة بحب التمثيل ـ التمثيل هو هوايتي المفضلة لأني بقدر أعبر عن نفسي وبقدر أبقى موجود في أشكال كتير وبقدر أعمل حاجات أنا مش هقدر أعملها في الواقع زائد إن أنا بقدر أتخيل حاجات حواليا بقدر أتخيل زمن معين بقدر أتخيل لبس معين بقدر أتخيل شخصيات معينة.